ايوا اكيد في كل يعني كل حاجة اكيد فيها الصعب فاكتر حاجة فيها صعوبة هي كرة السلة عشان تحتاج لمهارة عالية جدا وبتحتاج طول كمان وانا طولي ما يساعدنيش قوي اني العبها يعني تحتاج مجهود كمان وتركيز فائق علشان تدخل الكرة في السلة وعشان تطول السلة اصلا.